Ni sɛro-diɛ cunu mi ma tete ni cunu mi ni we a sɛra cama ni ma sɛra na'an a sɛra sa'era a sɛra zun a sɛra dia oro sian a sɛra ɲutun sɛro-diɛ a sununɛ no'on i ca bewobe nɛ na nebe ma se a lera ho no'on ni ji don ni cunu mi nicozo innu ho dimiyan ni cunu mi mun ma tete